عشان تسوي العيش اهو لازم اول شي تخلي ماي لمدة على الي هو يعني النار تخليها مدة لين بعدين تصير تغلي وتطلع فقاقيع تصب العيش فيها وتغطيه يعني حوالي عشرين دقيقة جذي يمكن بعدين بيكون صار